Ny tena tsotra indrindra famafana fitaratra an, <hesitation> mampiasa an'ilay "liquide lave-vitre", izy savony mangamanga izay. Dia atsefitra ambonin'ilay fitaratra ilay izy an, dia mampiasa <hesitation> atao hoe "balayette", karazana <hesitation> kifafa kely mama- famafàna fitaratra izany an. Dia <hesitation> fafàna avy aty ambony mankany ambany ilay izy, dia mampiasa <hesitation> lamba "microfibre", fa- fafana fotsiny izany ilay ilay ambiny avy aty ambony dia voafafa ilay fitaratra.